Sale th comid ni la gidy lo xtá, ni ni gidy gy xila ni gunzack nu ma tchady ma, tchi chilo kibynu ma, giziw nú ma tchi chilo tchiru gysob nú xckez ma lo déh tchi gisalnu ma logy, numá ra vaporer’e ni ryw ra lambre, ra vaporer’e diz va tchi logy tchema tchi gizald nú xtiax lo ma, gizalnu xtiax bul, queity tywx di ni, tchi cun xity buly, zega dizi tiez ni, cun do oreg gizalnu ló ma, cun ndaygunix rniinu, gunix láni, tchi cun bndax, nii zy gizalnu loo ni, queity cos, queity cos róh di rack ni rebya, nizy ni tche lony tchi zëga, tchi chilo gydaw nú, tchi chilo gai ni tchigidie ma tchi gidawnu zaga rawbuny ra zto ra comid, cun ra curëx, cun xob giny ngá cun, zëzy rack zack ni, queity cos ro’dy raczack ni la gidy lo xtá’gy; gidy lo xtá’gy revia.